﻿Nee ni minjii ii waree no bariki dun tii bariki, kher laa khundu ptomon kho kadan tii bariki, khe maa mee na mina khan waattu dunkgo ii kha, khama ambu kho ii ta teeree an dok, khan yii teeree an pbele, khan yii teeree an gbononk khan yii teeree an pbeedeu teeree am fwaat khan chjaaru mina khan wattu ii dunkgo ii schittu kho khama kpaddu kho schittawii, khan, khan ii, kham pbal ampani, khama pbaal kho ampani, khamma ii ya bundu kho, khama mee khom yaa bundu khan karo ii mee kho bariki tii pbii dii.